Ḱed, eliṕ yé ltiokéd, ábá ye usúkéd. íbá, elip yè Itiábá, ábà ye dùop. Itá, eliṕ yé itialtá, ábá ye duòked. Iñan, elip yé usúked, ábá yé duóebá. It̄ioṉ, eliṕ yé duóp, ábá yé dúoetta. Ítio̱ked, eliṕ yé duópekéd, ábá ye duóinan. Ítiábá, elíp yé dúoébá, ábá yé efúd. Itíaitá, eliṕ yé dúoetta, ábá ye éfudéted. Úsu̱kkéd, eliṕ yè duóena̱n, ábá yé efúdébá. D́uo̱p, eliṕ yé efúd, ábá ye éfúdéttá. D́uo̱kéd, eliṕ yé etudéked, ábá ye éfudénan. D́uoebá, eliṕ yé efúdebá, áttá. Dúo̱ettá, eliṕ yé etudétta, átá yé kéd. Dùoená̱n. eliṕ yé etudéna̱n, átá ye Ibá. éfúd, átá ye Ità. efúdekéd, átá ye Ináṉ. efúdebe, Ábá, átá ye Itio̱n. efúdettá, ábá yé kéd, átá ye Itio̱kéd. efúdenán, ábá yé Ibá, átá ye Itiábá. elíp, ábá yé Itá, átá ye Itiáitá. Elíp ye ḱed, ábá ye Inán, átá yé usùkked. Eliṕ ye Ibà, ábá yé Itioṉ, àtá ye dúop. Eliṕ ye Itá, ábá yé Itiokéd, átá ye duóked. Eliṕ yé Ináṇ. ábá ye Itiábá, átá ye duoéba. elip yé Itio̱n, ábá ye Itiáitá, átá ye duoitá ánún yè Itìio̱kèd, Ikié yé dúoked. ánán yé Itiábá, Ikié yé duo̱ebà. ánán yé Itiáitá, Ikié yé duóettá. ánán yé usúked, Ikié yé dúoenāṉ. ánán yé dúop, Ikié yé efúd. ánán yé duóked, Ikié yé efudéked. ánán yé duóebá, Ikié yé efúd ebá. ánán yé duóettá, Ikié yé efudétá. ánán yé duoénan, Ikié yé efudenán. ánán yé efúd, Ikié yé elip. ánán yé efudkéd, Ikié yé elip me kéd. ánán yé efudébá, Ikié yé elip me Ibá. ánán yé efúdettá, Ikié yé elip me Ittá. ánán yé efúdena̱n, Ikié yé elip me Ináṉ. Ikié, Ikié yé elip̄ mē Itioṉ. Ikié yé kéd, Ikié yé elip mé Itiokéd. Ikié yé Ibá, Ikié yé elip mé Itiaba. Ikié yé Itá, Ikié elip mé Itiáitá. Ikié yé Ináṉ, Ikié yé elip m̱é dúop. Ikié yé Itión, Ikié yé elip mé dúokéd. Ikié yé Itiókéd, Ikié yé elip me dúoebá. Ikié yé Itiábá, Ikié yé elip mé duoéttá. Ikié yé Itiáitá, Ikié yé elip ḿe duoénán. Ikié yé usúked, Ikié yé efúd. Ikié yé duóp, Ikié yé efúdekéd. átá yé dúoena̱n. átá yé efúd. átá yé efuéked. átá yé efudébá. átá yé efudéttá. átá yé efúdeñan. áṉáṉ. ánán yé kéd. ánán yé Ibá. ánán yé Ittá. ánán yé Inān. ánán yé Itìon. Íki̱e ýe áfu̱debá. Íkie ýe afudetta. Íkie ýe afudenan. Íkie ýe ábá. Íkie ye ábá ýe kéd. Íkie ye ábá ye Ibā